هوايتى المفضله هى القراءه أستمتع فيها كتير أقراء روايات كتب عن التنميه الذاتيه كتب علميه القراءه تأخذنى لعوالم جديدة وتعلمنى أشياء كثيرة كل ما افتح كتاب جديد أشعر كأني اكتشف عالم مختلف وأحب أشارك القصص والمعلومات اللى أتعلمها مع أصدقائى